Wala no ko'e ummatoore duniya pat hauta ngam kowa be numo mako. ko an a numata na kanjum goddo fere bo numata ngam mai heban numo ji fere-fere.